بختار اكون دولفين. عشان الدولفين ذكي ويلعب ويعمل عروض. كمان الناس تقدر تدربه على مثلا حركات استعراضية. والدولفين محبوب من الناس ما تخاف منه وجميل مرة.